Yanderekoreta ipuereko iruvaereta ndie yamboyovake ngara ndipo opa oyoavi tekoreta jaeñoko ipuereta mbae yauvae <hesitation> jokuaepe ipuere yavoavi arakuape ereiko <noise> yaikoko mopeti rami yaikoko ivire mbae <hesitation> ñañoti vaere yande yaiko jaeramoko iru vae jetape yaja yave yandepueretako <hesitation> yai kuakatuvi kiraiko oiko reta esa yande yayu <hesitation> jokuaegui